أنا راح يعجبني أنه راح أشتغل يوم واحد خمستاشر ساعه أي بيكون وايد كثير عدد الساعات لكنه عندي طول الأسبوع أنا فاضية إجازة فينى أخرج بروح بجي بسولف بجابل رفجاتي لكن شغل يوم واحد أفضل شي.